بساله عن السبب قدومه للحفلة وليش يعني اهو موجود في هالمكان وبعدين بطلب منه انه نتعرف يعني يمكن بساله عن اسمه وعمره حياته المهنية شنو يشتغل <hesitation> وبعد يجوف اذا يعني في أصدقاء مشتركين ما بينا وبس